Pi fari manciàri la frutta a li picciriddi si po’ fari comu faceva iu cu li me’ figghi. Quannu iddi accuminciavanu a rummuliarisi pirchì nun nni vulevanu manciàri, iu o me’ mugghieri priparavamu un frullatu mettennuci pizzuddicchi di frutta, ‘anticchia di meli e lu latti. Accussì si la manciàvanu pirchì era bona veramenti.